אני כנג׳בּל נكون מוכ׳לף מכשורס חית אלתא׳ليف כיכּליני נבער אלמחשאר דיאלי ביטאריקה עמיقة וכלאקה, וכמה ימכּני נחלוק עולמים וקיסאס כתאּתר פ’ناس בזאף, אלשהרה כמוכ׳לף כתכון מורטבטה ביששעל דיאלי ואלרסלאת לי בעית נוּסלחה מיש ביסבת אד׳’חור ואלשהרה אלסתחהיה, אלאדזאפה אן אלתא׳ليف כיכּליני נعيش חיאת חדיה מקראנה ביטמ’סיל אללי כיחתאג חיאת עאממה ומוראקה מוסטמרה.